स्केटबोर्ड स्केटिंगेक उस जता। कोणाक स्केटिंग येता तेथ स्केटिंग करून शकता। येचर स्केटिंग रोड ब असता जो स्पेशल्ली स्केटिंगेक तयार केलो असता। स्केटिंग आमक खैसारै करून शकनाव।